Kamangon me man guitar ka galag eleni, koye koye koye dij menje, koye dij engir menje ena attil lukireda, ghase nanne engir kashy nassie log, man kashy engir motad era yani, attil ukireda mando lang engir alafe ter, eddi condongo man koyel eddi sarbaienchi log soka eskanami eno goni, en mani logoni en kashi toe log goni dorak tawuelak kenami, en attin mole, engir wireilgon eddi condonlog mania fe, eddi condonog man koyeig taffa taffij kani sotta alie.